woodi pa yande woodi payande loopei woodi payande jamni woodi payande silba booh payende jamdini o'dhum deffei dimarei payende loopei manei o'dhum naftere memei sannan woodi maude woodi pamarei habuuja ma woodi buujawa loopei woodi buujawa jamdi woodi buujawa loopei.